Or lëꞌ ti mnech mban nc̲h̲oꞌbdoꞌ non mnech c̲h̲eꞌn ya sea naku minndoꞌ win, naku minngol o minndoldoꞌlá; porke sin minn knu ti giedz gakda choꞌb. Entonses kwalkier guꞌn, guꞌn c̲h̲uꞌnn tib minn naku minndoꞌ win, aveces yu minndoꞌ win xgit o lëꞌ minndoꞌ win valor nak minndoꞌ win; por eso par naꞌ <hesitation> importante nc̲h̲oꞌb nak minndoꞌ win xkakga minngol ya sea biꞌltsa bekwaꞌnda c̲h̲uꞌnn minn nika c̲h̲uꞌnnda minn igwal guꞌn pero <hesitation> nondoꞌ minn, porke sin ti minn o sin tib minndoꞌ win bët giend gilx̱il o sin ti minngol giend xkuꞌn gaknanma guꞌn.